Ma lääsiq kimmähe pigemb tiatrihe. <hesitation> Mino jaos om oopõr suht arvosaamatu värk. <laughs> Ja mino meelest tiatri om lihtsält üts hää kogõmus.